נערף בּלי אלבחת עלא ח׳דמה אחרי אלתחרוג מאשי סאהל, אול חאגה ח׳אסך תדריה היא תחסן אלסירה אלזאטיה דיאלך ותתתקדّم אלמהارات לי קאיתלבּו ביה בסוּק אלעמל, ג׳רב תדר תדריב עמעלי או תתואעי באש תזיד אלחכרה ותבני עלקות מיהניא, מא תחבטש ו ח׳אליק סבור, אלפורסה ג׳אדי תיג׳י ו אבלאכן ח׳אסך תבּקה ג׳יר נשיט ו תבחת בּאסתראר.